<hesitation> Tsy hitovizan'ny sakafo biôlojika ndraiky <hesitation> produit simiky <hesitation> sakafo biôlojiky voalohany tsirony, tsirony naturely igny tsara avake koa ara-pahasalamagna tsisy raha atahorana fahasalamagna fa ny akora simiky mety matetiky misy effet secondaire satria marobe produit tsy de mifagnaraka amin'ny vatanatsiky ah magnaraka izy io.